समय को अर्थ कई होवे टैम। अपना जीवन में टैम घनों आवश्यक है। अगर एक बार अपनो टेम निकल जावे तो यो दुबारा कभी नि आवे। <noise> समय को गणों ज्यादा उपयोग है। अपन कई भी काम करा नि झ टेम देखकर ही करा। स्कूल भी समय से ही जावा और आवा। टाइम से कॉलेज जावा। टेम से ही रोटी बनावा टैम से ही खावा पी वआ तो अपन सब ये समय को उपयोग करना चाहिए। मानव जीवन में इको घनों ज़्यादा उपयोग है।